Oli babé étaas guñéni, inja guséét, aw bémooj maaal ma séséét ufaak nuŋéés éséfuno yo séséét miin utaas guñéni éni ujoow bétaas guñéni inja ufaak, éni uwurégi ubabaak aw béŋar jigool nukontul salté yayu yando mé. Yo écimé oli babé mé inja utaas mama guñénoli éno. Lét ñé gayuhowul to ñé nutaas guñéni, do guñéni ba guséét.